افضل اني اروح رحلة ويا اصدقائي اكثر من شريكي لأن الجولة ويا الأصدقاء تكون اي- ممتعة اكثر و تخلينا اي انو نقضي وقتنا بسعادة اكثر من انو اذا جنت ويا شريكي.